Goddo heba deftere be bindirgol, dinga vindugo ha dow wakkati. ngam soinde vindugo mai watan goddo yejjita amma ko goddo vindi pat yejjititta.